أفظل إنى أكون مؤلفة مشهورة، السبب هو أنو الكتابة تعطينى حرية التعبير عن أفكارى ومشاعرى بشكل عميج وتفصيلى، وجتها أجدر أشارك قصص وأفكار مع الناس بطريجة ممكن تأثر فيهم على مستوى شخصى، المؤلف لديه الجدرة على خلج عوالم جديدة وأحداث تأخذ الناس في رحلات فكرية وخيالية وتترك أثر عميج في عجول الجراء.